No i Allemagne koa gny resaky de mana gny kolotsainany manoka koa izy. Mampalaza gny firenena rehetra any eropa moa zany, agnisan'izay i Allemagne, da gny laboly aloha. Raha hita ao izy io. Ereo koa tia manao sports. Eo koa gny mur de berlin koa, mananan'igny tantara igny ereo izay mbo mipetraky na defa tsy misy aza igny, mbo hita egny gny sombisombiny, ahitava any ze raha zay. Ah raha soa hay avao koa momba gn'Alemana da ereo tia labiera, alatsika ohatsy zao ohatsy ndre mpanao laboly toa manahaky an'i Bayern munich zao de hita nofa manao laboly misy gny tonga gn'oktobra de miaraky misotro labiera sy ny tariny aby zay ereo.